Amin'ny kôfa mandry amin'ny hôtely araiky amin'ny hôtely ngeda sady lafo avakeo tsara cinq cent mille franc fa le le tsotratsotra regny ndraiky le helihely regny fô roa aligny ariary.